Maro zany ny asa ampiasain'ny elefanta ny orony igny. Ohatsy fotsiny e io orony igny zany no ampiasaigny lafa hanango sakafo i. Lafa i koa izao hisotro rano da igny koa ampiasaigny. Lafa i hifandray amin'ny elefanta hafa da mampiasa ny orony. Da lafa i koa hiaro ny tegnany dafa igny avao koa ro ampiasaigny.